Ah zah kao andeha tongotro zaign ai, <hesitation> raha ataoko agnaty cartable nahy zao ai: <hesitation> vola mazava ho azy, de <hesitation> goûté goûté, de mitondra rano, de amparasoly koa saode tratran'oragnandro, de <hesitation> fagnampin'izaigny téléphone-ko koa atao akao, de mouchoir kao.